כ'מיין אז ס'איז גוט און אויך סיי וויכטיג צו האבן פון ביידע, <hesitation> מ'קען נישט נאר האבן מענטשן ארום זיך וואס מ'איז זייער נאענט מיז- מיט. מ'דארף אויך האבן א פאר מענטשן וואס מ'איז נישט אזוי נאענט מיט, און נאכדעם, <hesitation> נישט צו האבן מענטשן וואס מ'איז נאענט מיט, נאר צו האבן מענטשן וואס מ'איז נישט אזוי נאענט מיט, איז נישט אזוי גוט